Kur menoj për ngjyrën e portokallt, seni i parë që m’kujtohet osht portokalli si pemë. Osht ndër pemët e mia t’preferume. Seni tjetër që m’kujtohet osht perëndimi, perëndimi i diellit, ajo koha e portokallt kur dielli ulet edhe krejt qielli shkëlqen <hesitation> prej poshtë te nalt te retë me nifar ngjyrë t’portokallt tepër t’bukur. Ose perëndimi i diellit n’pllazhë.